अगर जो बच्चे होते ह। अगर वो स्कूल में जायेंगे तो स्कूल में सबसे पहिले अनुषासन में रखना पड़ेगा। वरना उसका नाम कट भी लिया जा सकता ह।